हम कई प्रकार के कीडन के नाम बता सकिला जैसे ए घोंघा, मक्खी, मच्छर, छिपकली, मकड़ा, केचुआ, चींटी, बोका, जुगनू, <hesitation> तितली, ततैया, बिच्छी, गोजर, बभनी, खटमल, गुबरैला, तिलचट्टा, झिंगुर, भूंगा, सिकड़ा, मधुमक्खी, दीमक, माता, भुइली, इल्लि, पिस्सू, लीख, किल्लनी, अठगोड़िया, जोंक और भौर।